لو جدرت أتغدى مع شخصية تاريخية أكيد بختار محمد صلى الله عليه وسلم، ليش؟ عشان هو قدوة لكل البشر وأحب أسمع منه عن حياته وتعليمه وأسأله عن أسئلة كثيير تدور في بالي، طبعًا الشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر شخصية أتمنى إني أجابلها وأجعد معاها.